<hesitation> karazagna planète zao ai, <hesitation> misy Mercure, Vénus, <hesitation> Terre, Mars, Jupiter, <hesitation> Saturne, Uranus a,Neptune, Pluton, de <hesitation> lakintagna <hesitation> tsy de haiko tsara, de <hesitation> filaharana kintagna zao ai <hesitation> misy <hesitation> scorpius, de <hesitation> vainga- <hesitation> ana selestialy ndraiky <hesitation> misy zao o astéroïdes.